Siagani negara pura talaowi tapauwi negara tegae kengngeq biasa talaowi deppa nengka lomessuq lao luar negri siddimi negara iye biasa ulaowi iyanaritu indonesia nasabaq okkotomaq indonesia monro wekkeq